Ujt's ay tyëm dun nëkxë maxtay, nadamchë xat'sëp, xat'sëp we'en t'suxkë pumnë iuk jatyë jet's myaj nëdyë bod myaj nëkubodëp we'en je'e toy dun tyëch.